Tarityet na keere ko- ka kong'om kapisa ko ne ki kure chepchenge, chepchenge konyonii kuurkat kocheeng amitwogik, kwa piy kocheeng kororik ap ingokaik, ko cheeng chepo tuka akoip akot ingoroik cha kikopek ip kotekee koot nyi, kotil susweek eng' kutinyii, konatilee kutitnyii susweek ipkong'waal kong'waal ak- ak- ak- akong'waal akoi makoroponu, itcha nyokocheeng <hesitation> ingoroik chikikopeeki, kocheeng sa- sapureek ap neko kocheeng kororiik ap ingokaik ipkopulpulee kot nyii akoi kolalangiit kolalangchi lakok chiik ak maroponu, koteech anyun akoi ong'et konda kityo kiti kitikin. nem- ne chute inekei, koteech akoi ako- akoi ipkopwa tupu konde kitikin ne- neimuchi nyokoingian kochut inendeti ak la akokakolakchi mayaik chiik oriit, koripei anyun lakok chiik komapar koristo amu lalang <hesitation> oriit eng'- eng' kororiik chu pa iin ingokaik ak neko ak akot mararenik ang'ot tekelkeliin, ako tareti anyun kora amu kerei singoropon ropta kole kotuchei ko ma meleen ma kong'eet iin ma kopwa <hesitation> kochut peek amu amu ki nyooni kutit leet kole ko- kotuuch parak kole, sasa kararan chepchenge amu akere ko ng'aam eng' in toritik tukul ma uu ang'ot cheptuket amu cheptuket koparkani koot nenyi ako nde ketiik, sasa ng'oom chepchenge.